मैं भाभो जे नियाइ बोली को अटो बोड कठिन, कारान नियाइ कुनो दिन होट्टरो गीतरो जोय ना थाके, ना होट्टरो जोय थाके, कारान जी माने जी ना पक। अपना जी मान जी ना अरोग, फोकवरखान, गीतरखान, टाशकरी, पयजुरी, हीटु, होट्टरो गाठा खंबर्ती, पोशार, टकापोशार, कुनो पबलेम ना दादे, अरोग हे बुरे बिक्री होई। पोशार लोभड, उठीके हे पोशार लोभड कारान आपना इमान हेंदी बैया फिला थेली डिबा, आपनी बाद्धा होई जाबा जे मैं हीटु काम करा नाई, बाद्धा नाम परीशो। कारान बाद्धा आपनी कोबा जे मैं हीटु काम करीलो, कारान थेटु कारान आपना नियाई कुनो ना थाके, कारान एबुरे है से टकार, कारान जास्ति बुली कोटे। काश बुली कोले जे होट्टा होबो ही थु खुमबब नहुई, कारान मानु याजी के टका बोचेर के लाइबगा करे, और मानु बोरो बोड चाल थपर, जार बीने फोका थाके। तागेवने होई परे, कोटी के इतु हीटु, कोटी के हीटु इसे इसे नियाई किते होना था के।